Ebitangura birakoresa oruhumbu rwabyo mu ryi- miringo mingi, eky'okubanza birakozesa orwo ruhumbu kutuuramu, niyo ka y'ebitangura, niho biraraara niho birasiiba. Ekindi oruhumbu rurayaba ebitangura kubona emere, oraba oryaho mpaho oreebe oruhumbu gwijwiremu enshera, gwijwiremu ebintu bingi, bimwe bifiire ebindi aribwe ryakwatwa birye emere y'eki, emere y'ebitangura mbwenu ebi- oruhumbu rurayamba ebitangura, kubiha omwanya gw'okuraaramu hamwe na n'emere.